Deftere jei mi jangibabal do jei veli am masin kanjum woni qur'anu, Ngam kala ndse mi jangi dum pat midon nana beldum masin don sena mi masin ngam haalaaji allah on nden don wada mi wela mi haa nder bernde am.